एबे कहले जौत साबु फेरी एबे एनुने किसिमक नाही । एबे ओकरे किसिम हेरके ओकरे काम फेरी बणइ नाही । जसने भणिया धोवे वाला साबुन हसइ । भणिया धोवे वाला सबुनावा चाही देउन्कही फोहराइल भणियावा सबह्, चिक्साह भेली भणियवा सबह मिस मिसके उ त साफा करके हसइ । उअ चाइ भणिया धोउना साबुन हसइ । एबे लहाए वाला साबुन हसइ एबे खोरै खुनिया हमरा देउनकही खोरइ खुनिया साबुन लगोसहु हमरा उअ दहिमा लगोसहु । मुहावामा लगोसहु उ चाइ लहाए वाला साबुन हसइ । अ हसे उ देउकही एगुणा तोर एबे लुगा धोवे वाला साबुन फेरी हसइ नाही । लुगा धोवे वाला साबुनावा चाइ हमार मैलाईली लुगवा सबह झोलियावा सबह फिचके भेले हसे ओकरमा पनिमा भिजा भिजाके ओकरमा फिचफिचा फिचफिचाके साबुन लगाके साफा कर्साहु नाही । उ चाही देउनकही एबे लुगा धोवे वाला साबुन हलइ नाही ।